Ɔ̀ɔ̀, maŋ kùù maŋ maŋ yè maŋ mìŋ jȧȧ jii kɛ̀ mìŋ naŋ jȧȧ jii kɛ̀ maŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyȧȧŋ deè miŋ nɛ̀ nȧŋ yaȧ, ke ɓȧ guùŋ nȧŋ yaȧ, ke dòwòdɛɛ̀, bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ ke gɔ̀, bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ ke seiŋ, bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ ke ke ke ke gbomàŋgbo, ke bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ ke gɔ̀tɔ̀, bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ ke dili, bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ wɔŋ sie, bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ ke nyòò, bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ ke kɔ̀ɛ̀ɛ̀ŋ, bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ wɔŋ ɗùùmeè kuu, bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ wɔŋ gòoo kuu, bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ wɔŋ ɓȧȧnȧ kuu, bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ ke sèìŋ, bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ ke jɔɔfòoo, bà guùŋ nȧŋ yaȧ ke gɔ̀, ke bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ ke ke ke ke yàwaȧȧ, ke kùù kiŋ kè yaȧ ɓieɛ̀ sùȧ pouŋ è naŋ nyìngè wèè maŋ nyiŋ yɛmɛ̀ ko jawaȧ kɔɔì yèè ke bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ, ɔ̀ɔ̀ɔ̀ɔ̀ɔ̀ɔ̀ ke ke ke nyaaŋ, <noise> nyaaŋ kulɔɔ̀.